Minana any amin'ny trano fisakafoanana no tiako kokoa satria zah tsy de mahay mahandro, tsy mahay resaka fandrahoana mihintsy tsy mahay lakozia, saingy tsy de manana fahafahana any amin'ny trano fisakafoanana aho de mahandro ato an-trano ihany no atao, de ato an-trano aho zany manao izay mba saim-patako ato.